الشعور الاسوء اذا محد حضر جنازتي - لانو زواجي انا فغحان ، اذا حضر ويحد واذا حضر عشغة ، انا مادام العغوص و الشريك الخ موجود هاي تغنيني عن الدني كلا - بس من غاح اغوح غاح تبين الناس الي تحبك من تمام لان انت غحت - فااا هاي شعور اسوء بالنسبة الي